Amiko dia tonga lafatra ny fampakarambady iray raha toa ka mifanaraka tsara ny mpampakatra sy ny ampakarina momba ny fandaniana ho entina miatrika an'izany. Fa ny tena tsara indrindra dia ny fampakarambady tsotsotra, tsy be pitsopitsony, mba tsy hiteraka fandaniana be. Amin'izay fotoana izay dia hanana tahiry avy amin'ireo fanomezana voaray ny mpivady vao ho entina miatrika ny fiainan-tokantrano.